Ngaha ma wara ara mbojo ngaha ma bade ba dou bahwa ndai dou mbojo ngaha re palomara londe palomara londe ma wara aka mbojo ntau dou mbojo ra edab dou mbojo paro palomara londe palomara londe ngaha ra ndawi kai au ra ndawi biasa kaiba dou mbojo sa ai nain ma ulu sampesa ai nain ake palomara londe mbuipu waran kabua pa dou ina ina ama ama palomara londe di bade na palomara londe palomara au ra ngaham ma wara ara mbojo wati waran aka rasa ma kalai palomara londe ra ndawi kai londe ra lowi kai marakani lowi ka carun ore markanin ndadin palomara londe ke badeb dou waran aka mbojo karna dou mbojom ntuwu ndawi na pangah ngaha kai palomara londe palomara londe ra eda kai ra ndawi kai ba dou ara mbojo ba ore londe aka mbojo dou mbojo bade na lera na ma ndanga labo caba ma maci wati Ra kamai kaiba gola lowir kabua kaina uta na kabua kaina markani wati wara lu'u kaiba gola ra tauna sia saha fici edepa di maci kain mbumbu mbumbu bune si markani makali lai wara huni na wara rea na wara pataha na ede di ma kacaru rasa palomara londe ndadi dou dou pun bade na palomara londe bade na ndawi dou mbojo bou bou ake ore dou ma ndawi palomara londe palomara londe ra waran aka rasa mbojo palomara londe palomara londe biasa ngaha ba dou aipu jaman ma ntoi sa ai nain ake mbui pu caru na wati nefa ba dou palumara londe ngaha ma paling caru ngaha mu kai oha ma rana kani mu oi londe oi palomara akande na ndadi na caru na karai ku ngaha ndai na katenggo ku ndai ndai ma lao awa ombo ndai ma lao aka tolo lao tio bawa na ka tenggo ku ndai wa'u si ra ngaha palomara londe lao oha Edep di tenggo kai ndai mbojo ba ngaha uta ncau ede di loa kai ndai mbojo ba ngaha uta ncau